Livi ta ye yu'u lo ja'aso á, nchinɨ yu'u nkaso, tɨjnɨ yu'u á ni ñeni-ini iyandiuxi, xi livi kue'e nka nɨ ka iko ñuñayivi á, lo lujua nchinɨ yu'u nka ta ñayivi á ja'ai, te nɨ ka iko ñuñayivi á, nchinɨ yu'ui, te kue'e loko iyo ñaliko ndaku nka su'u ka'vi nchi jnu na la'a nuui iyo kolo <noise> tɨjnɨ iyo, lujua nka ni <hesitation> ko ni lajnuni nka iyandiuxi lo lujua tuku tuku yu'u ɨ́ɨ́n ɨ́ɨ́n ñayivi ndee ni kuu nu kua'ai.